Ny kolotsaina italiana indray an, dia kolotsaina tia <hesitation> zavatra romantika. Izany hoe misy lafiny ara-pitiavana foana izany ny zavatra ny endrika asehon-dry zareo na eo amin'ny <hesitation> fitafy na eo amin'ny <hesitation> rafitry ny trano sy ny tontolo iainana sy ny sisa. Atao izany dia mani- manintona mpizaha tany indrindra ny mpifankatia. Izay no tena mampiavaka an'i Italia dia eo ihany koa ny sakafo, tena mahay sakafo ny Italiana. Anisan'izany ny piza izay tena mampalaza an'izareo an, eo ihany koa ny karazana paty.